من أكثر الحيوانات إللي نفظلها، هوالأسد، ملك الغابة، إنه إن- <hesitation> حيوان قوي وملهم، عنده هيبة جدا يخافوه الحيوانات كلها خاصة بين الحيوانات، وحتى الناس تحترمه وتخاف منه، طبعاً لأنه هو إنس- حيوان وحشي، ويمثل الشجاعة، والقوة، والافتراس.